Resaka mitaly volo ty ndreky, za mbola tegna tsy mahay mitaly e, fa za ndraiky efa avy nasain'ny mamanay nitaly izy ndreky <noise> juste hoe mankefa le mbôla tsy vitan'zare nitaly taloha fô izy am'jay ô tegna tsy de magnambigny lalahy be manko mitaly io de zah am'zay tsy ary nagnano de zay mahantonga zah tsy de mahay mitaly volo a, satria matetika asam-biavy izy io fô zah ndreky mbola hianatra na de zany fa satria volo zegny agnisan'ny sarotra be taliana izy ka zah manao volonazy.